أعتقد <hesitation> نعم لا يزال ذا صلة بالعصر الحديث <hesitation> يستخدم كوسيلة للتعبير عن المشاعر، والأفكار، وبيعكس قضايا المجتمع <hesitation> مجتمع الثقافية المعاصرة، <hesitation> بالإظافة لتطور أشكال الشعر مع ظهور وسائل الإعلام الرقمية.